ما أبغى إنه يكون عمري جصير مرة، وكمان صعب إني أعيش يعني <hesitation> فجيرة، ممكن إني <hesitation> لو فيه خيار بين الفجر وإن عمري يكون جصير مرة <hesitation> بختار الفجر <hesitation> لإنه ممكن الواحد ي- يحسن من حياته ويحسن وضعه.